Mbelamma tan tan heɓotaako ngati aduna waɗi ko mbelamma e mette. Kono neɗɗo ene waawi ɓeyd- ɓurde ɓeydude mbelamma mun. Mbelamma mun, ɓura heewde e mettere mun. Kono mbelamma tan tan kayi, mbelamma haa kaaɗdi, ɗum heɓotaako.